بنجيب ورق لف الهدايا ، وا والشريطة منشان نربط بيها بالنهاية ، بنقصقص ورق الهدايا على حجم الهدية ، ونبدأ نغلفها وبنلزقه بشريط لاصق، اا بالأخير بنربط الشريطة بطريقة جمالية عليها ،ونوضع كارت عليه إسم المرسل والعنوان.